د تایلنډ پخوانی نوم سیام و. د دې هیواد په اړه زه چنداني معلومات نه لرم، خو دومره معلومات را سره سته چې د دي هیواد نظام شاهي دی او یو کورني د درو سو کلونو راهیسي پری پاچاهی کوی. د دې امپراتورۍ نوم آیوتایا ده چې تر نن ورځي پوري ولاړه ده او خلګ یې ډېر نې نرم خلک دي او ډېر د بودا مجسمې هم پکښي سته.